Mangiâ in cà m'é ciù cao che anâ a-o ristorante e spede de palanche quande tutto quello che me serve ghe l'ò in cà e se peu avei anche a compagnia di amixi e parenti. Se cheuxe quello che gh'é un pö in coxiña sensa tante mosse. Però se son invitou a-o ristorante, no diggo de no, pe educaçion.